اذا تبغى تقوي جسمك التمارين المركبة مثل الاسكوات و الديد ليفت تكون مرة روعة لبناء القوى العامة برضو تمارين الضغط والعقلة تقوي الجزء العلوي من الجسم جرب تبدأ بجدول تدريبي يحتوي على هذه التمارين وركز على الزيادة التدريجية في الاوزان الاكل الصحي يكون مرة مهم يعني لا تنسي تتناول بروتينات كافية مثل البيض والدجاج والسمك